<hesitation> Pion, na kame gun tokui kui hamanas guna. Momuo teyouh mea kui puna, na ku ka papan ai numa mei an tokui kui na. Tuan not i hakap puana to hatatei tarih. Na meh tu taosen tetin, SIL nu hamanas die na, kato guo TTC1 hutsana, tu taosen pootin kato sai guo TTC2. Na hatatei tarih to SIL hakap i na. Pion ne trensleita hamanas ogun, Kostol Solos Trensleisin son diarun eyouh. <hesitation> Na momuo gun in trensleisn tim. Na namot gun in kompuita terun, nika haobot nai namot gun eyouh. Saha nitsi treining boak orih, edvisa temen kontek ne na, na momuo gun na tokui. <hesitation> Pion na barah mengun in tokui tarih. <noise> Na barah mengun tokui namot guna, momuo puguna i tim. <noise> <hesitation> Na barah ogun Kame nitsi Tsunaon kui menguna, <hesitation> tua kokoh amanas as orih. Men mu sagou nu pore meo nitsi lain nitsi binit, kui mendie men. Las wik tun men mu hakap <hesitation> TTC1 terun, ena barah mes ogun namot puguna in tokui ke namot guna. Ere na na sai gumen kan tokui, ne tara gun in, tokui tena sesek sisin omeh. Youh ke barah, kame guana o barah pea mes. Tokui to trensleisin e hasek no nitoton tarih.